La stampante al e bastansa semplice, al e mach 'na scatula dë plastica, ëndrinta a ie la cartuccia o l'inchiostro, lon che lon che a t'pias dë pi e pöi a ie ën cit pennino ch'al e cume 'na piüma chë ch'a campa l'inciostr zura dël föi dë carta ch'al e pasà prima da ün'autra part